ٹوسٹر مقصد چھ ٹوسٹ بریڈ خاطر، ٹوسٹرک مقصد چھ ٹوسٹ، بیگل، تہ کینہہ پیسٹری چمکدار گرمی ستۍ براؤن کٔرتھ۔ استعمال گژھان